इरान भी खाड़ी देश कवाईज। इरान थोड़ो गरम देश छे। तो वहाँ पकाई थोड़ो थन्दो खाणो खायता होगा लोगबाग। असो खाणो की जो सरेड में थन्दक पोचा होगा। असी प्रकारो खाणो खाता होगा महका लोगबाग। अलग थो खाता ही नहीं होगा महका लोगबाग भी। अपना भारत का लोगबाग जैसे थो खाता होगा महका भी लोगबाग। जैसे कही हज अपना रोटी खामाँ तो वोई लोग भी रोटी थी खावता होगा। अलग थो खाई नहीं होगा महका लोगबाग भी। जैसे अलगी थो खाई नहीं होगा महका लोगबाग भी। यहाँ पर महका पता होगा तेल उतपादन बहुत ज़्यादा होगा। तेल अच्छो उतपादन करना अच्छो अमीर देश हज। यहाँ पता होगा महका लोगबाग भी।